Martillu kakayo yua chi kanuu xee yua ja kiun te va´ayo ja kachiyo in ntuyukáá, in yika uela, kasade ve´e, kasade in mesa, kasade in silla, kasade in ma na´ayo soni ku sa´ayo in kona chu´uyo, in korra kitiyo, in jo ku va´a ve´eyo, yuka ku ma jo kaianu ja kunte vao ja teeyo jii in takes ntyuka kaa jexiyo ntuyu kaa na´anu, ntuyu kaa kuechi, nani ku ma ko yuka ku ja ntasoruyo na sala ntyo taka in nu na´anu ja ve´eo, in ja´a mesayo in ja´a teeyo nu nunkooyo, in yuka ku ja sa´a ntivi taka yua.